كنفضل منكونش مضطر انني نعس ديما حيت هكا غادي اكون عندي الوقت الكافي باش نحقق كاع الاشياء اللي بغيتها لانه فهاد العصر ديالنا الحالي الوقت تيدوز دغيا و مكتقدرش دير بزاف تلحوايج اما الا مخصنيش نعس فغيكون عندي وقت كافي باش نشوف الاحباب و الاصدقاء و نكلس معاهم وقت طويل و كدالك نحقق العمل ديالي فواحد الوقت اللي يكون مهم